زرت بجاية في الجزائر و ما كنتش متوقعة تعجبني بزاف كيما عجبتني لاخاطش فيها مناظر خلابة هايلة. فيها الجبل، فيها الـ البحر، مام الأماكن لي فيها بزاف بزاف شابة. تشبّه لإيطاليا. و تاني فيها الجبال لي فيهم الحيوانات، فيهم الشوادا القردة.